Kalau untuk pemanggang roti sona ini kasih aktif nanu pemanasan elemen nanu amanak untuk panggang roti mesak kana nanu pengatur untuk ita atur waktu no suhu na.